Koa sendry raha karaha zaigny zaho mialtsigny zaho vialohany ary mampagnatagna zare we aleo zahay hitadrigny aminy magnaraka ataonay tsaratsara mbao mialatsigny fa nisy olagna aratekniky tsy nanjary taka kay aminy magnaraka ataonay tsara foeky